Wodi ɓote aɓurna himɓe hado dabbaji ngam himɓe ɗon mari hakkilo, himɓe ɗon andikowatta, himɓe wawi jangugo. Dabbawa boo ayanga kawai